<hesitation> පරිප්පු හදන ආකාර ඇත්තටම ගොඩක් <hesitation> තියෙනවා. ඒත් <hesitation> එක ක්‍රමයක් <hesitation> රසට හදන ක්‍රමයක් ගැන කිව්වොත්. <hesitation> අපි පරිප්පු සෝදලා අරගෙන, <hesitation> ඊට පස්සේ වලදක් ලිපේ තියලා, ඒකට තෙල් චුට්ටක් දාලා, අබ ඇට ටිකක්, <hesitation> රම්පෙ කෑල්ලක්, කරපිංචා ටිකක් <hesitation> පොඩ්ඩක් තෙලේ බැදෙන්න වගේ දීලා, ඒකටම සෝද ගත්ත පරිප්පු ටික එකතු කරලා, ඊට පස්සේ කහ කුඩු, ලුණු කුඩු, <hesitation> අපිට පොඩ්ඩක් සැරට වගේ ඕන් නම් මිරිස් කුඩුත් චුට්ටක් දාන්න පුළුවන්. <hesitation> ඊට පස්සේ එකතු කරලා, වතුර දාලා, හොඳට වහලා තැම්බෙන්න තියනවා. එතකොට ආයේ අපි තෙල් දාලා වෙනම තෙම්පරාදු කරන්න ඕනේ නෑ පරිප්පු <hesitation> කරියක් විදිහට හැදුවට පස්සේ. මෙහෙම කරහම <hesitation> අපිට තෙලෙන්ම ඒක හොඳට <hesitation> ඉවිලා <hesitation> ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එතකොට අපිට රසවත් පරිප්පු කරියක් <hesitation> ලැබෙනවා.